Kullorgal maɓɓirgal kam to yeewi sey ngattita wongel, sey itta ngel ɗongel, njaha kaɓɓita ngaɗa skriwee ndura ɗa kaɓɓita itta ngel ɗongel, ngattitabo ma ngel kaɓɓa.